خۄش قسمت لوٗکَن ہُنٛد مواقعَن پٮ۪ٹھ توجہ دِنُک، پٲدٕ کرنُک تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنُک زیادٕ امکان چھُ۔ تِم چھِ کامیاب فٲصلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ پنُن گٹ احساس استعمال کران۔